Nendaa, yani yaani vyabu vyakunya vye <hesitation> navyenda sana hata kama, <hesitation> muntu unsire nsaule, vyakurya vyevye, chakwanza ni- ni- nipilau na nyama nyama la na n'gombe, au nyama yoyosi ira lakini ive ninyama ye, isina shida tuku. <hesitation> lakini, chakurya chingi ni ware, ware na, ware na samaki jii, <hesitation> au, ni ware na samaki vii nenda ware na samaki mana vansire nisaule chakurya, chakurya viviri kwahiyo ni pilau, pilau na nyamaa, na ware na samaki. Kwa hivo vintu, kwasababu nini mazingira ye nakurra, kusina kintu kwanza sindia tuku alafu ivo vintu mu- mameto na bamito na mamito vija vavyenda sana, ko ni vyakurya ambavyo, hata kama <hesitation> ko nasitirwe ndire riya vintu vingi, ko naririre vyakurya viri mchaa na vyaboha, safi vye alafu maisha yalidoma yali vyaboha vii bila na bughuza, kwasababu ni vyakurya vye navyenda sana, <hesitation> pilau kusina muntu mwe sienda pilau tuku, <hesitation> vantu vosi variya pilau na nyama, <hesitation> na ni navyenda sana.